Oh a bunh, bun yi wo to bun ma nɛɛ ,aho wuro wati, hurumu ,ma ho tanu wati ,to waati ma zun ,a ha'ɛɛ ma zun matete.